Iu sempri haju statu na pirsuna ca ci hannu piaciutu li cani chiossai di li gatti. Chissu pirchì li cani sunnu chiù affàbbili e lu rapportu ca si crea cu un cani è chiù forti rispettu a chiddu ca si crea cu lu gattu. Li cani sunnu armali ca stannu sempri cu lu patruni e l'addifènninu si c’è bisognu, mentri li gatti stannu cu lu patruni sulu quannu hannu fami o vonnu carizzi.